الأشخاص عندهم قدرة كبيرة جدا على التأثير في مصيرهم من خلال قراراتهم واختياراتهم، طبعا القدر له دور، لكن الخيارات اللي نختارها في حياتنا تحدد مسارنا بشكل كبير، القرار اليوم ممكن يغير المستقبل.